بكاء الأطفال شي مزعج جداً بالنسبة لي ما أقدر نام وفي صوت طفل جنبي يبكي أحس أعصابي تتوتر أحس إني <hesitation> ماني قادرة أبداً إني أغفى علشان الموضوع صعب ومتعب نفسياً بالنسبة لي فما أقدر أنام وفي طفل موجود يبكي.